Tegna afaka mampiasa teknolojia le olo amle fagnatsarana fahaizana mahandro, ôhatra zao misy resety tiagnao tsabogno de afaka magnano recherche i amy internety anao de hitanao le fomba fagnanaovagna azy; de afaka koa mampiasa regny lafaoro regny kô magnagno mofomofondraha, de ôhatra ka edy kaofa magnagno yaourt na flan regny mampiasa frizidera, technolozia daholo regny.